انا نعرف نعوم ولكن مانعرفش نصق الفيلو تعلمت نعوم كان في عمري ربعة خمسة سنين الفيلو للأسف يعني <hesitation> لم تردد يأخد أي وقت أي أحد ليعلمني كيف اصوق الفيلو لهادا انا مانعرفش نصوق الفيلو للاسف ولكن انى حايب نتعلم مدابيا نصوق الفيلو السيباحة لالا السيباحة نعوم لاباس نعوم مليح نعوم كي السمكة